Ny fiantraikan'ny fitsaboana tsara kokoa amin'ny fiarahamoniny amin'izao fotoagna izao ôhatra hoe azo antoka ny fahasalamagna, na ny zaza na ny ray aman-dreny ary alaiko ohatra koa le zaza tsy niriagny zany miheny zany le le taux-nle fiteriterahana foagna tsy ara-potoagna zany.